La prima cosa chi facissi è jiri a accattari la frutta; frutta bona. Poi l'avissi a lavari e, secunnu chi frutta è, po èssiri puru ca ci avissi a livàri la scorcia. Poi l'avissi a tagghiari a pizzuddi, ci mittissi un pocu di zùccaru e na cucchiara di licori maraschinu. Poi mittissi tuttu nni lu frigiderri pi putilla manciari bedda frisca.